Eee wala leydf ngam un amfiri dabbawa faro ko jannde, ngam to un waɗaata non un heɓaata jannde ngam to un maganto, ala'andi goɗɗum ñyawu ko un goɗɗum non un tefaata un wawaata un anndita ki jinniɗun.